I will tell them you mon be you mon be serious when you go the you mon respect your leaders a maybe he or she you mon show respect to anybody la you see around the pay attention to your work hold ley tight and make sure what you what you go the for you mon achieve it.